<hesitation> Wulu uguk, ugukoo, umpíwoo, undarëkoo mëcíba kayeeces ţënko ţí ngëëmpínţëna ţí. Ngëguk kënjá mëënaţana bëfá këwël ngël koowí ngëëndeelan wí. Ngënguţ pul, mëënkáni përe amëguţ ngël ngëënde. Njí dukoonk ajá kara dí untab dun, á unú yeebá ţënko buruka já iñaan ñáambá kanko ngëërukol ţí kafeeţ. Má uncí njí ţí pëëmbúţun ngëëyinkirin kaloŋ iñaan nandeelan injá abandí. Ajá ngëëngáani ţí pëëmbúun ţun karuka neej bá meeţú kata. ngëloŋ sá unú uwí yësas wí ajá ngankëma ngëëneej pëfër injí, ngíntamb karuka nguwak ngël ngëëjawí, kankëma kanáaţe kabiwël ngël bandeela. Këma ngayinkirin bëliyëng tú diŋí amari bëliyëng tú angaruka ayinkirini.